Belgike ɓubol mun ɓuri wulare mun fa nege ana jipoo. Nokku nee, ɗo ɓuuɓol mun ɓuri wulaare muɗun fuu. Ko ɓuri heewde fuu, a tawan <hesitation> ana waɗa sabaabu ñalawmaaji muuɗun ndaɓɓiɗa illa e jammaaji muuɗun.